<hesitation> Fomba fandrahoana sakafo a nentim-paharazana avy Azia zao nefany a hitako mahaliana anahy a: <hesitation> cochon laqué fagnanaovan'jare fizakana ananjy; de <hesitation> fomba fagnanaovan'jareo ananjy a malaka lambo a de atao agnaty barika igny a, atao agnaty barika agnanaovan'jare ananjy a, de atao karazagna saosy marobe le avy amin'jareo akagny a, de atao afo atao afo- afonà kitay ny agnanaovana ananjy, de igny zany tegna mahaliana anahy.